באלניסבה ל סבחה, הסבחה אנה כמזיאן, ולקין נאס כיג’ולו אלבח’ר מאפיה ת’קה, פרזה ת’קון סבאח מזיאן יג’יק קלאקיט פרג’ליק ו צאי הד’יק אכ’תאר חאג’ה היא אלאנסן מאיג’יהש הד’אק אלקריז דיאל אלפאניק, חית אם שרב ג’ג’מה ואחד דיאל אלמא מורהה כירקד, ו נקד’רו נבקא פאלמא אם ת’קון שי אסיפה בח’ריה ח’תאן ייג’ו אל אינקאד, ינקד’ו אלמש’קל.